اللون البرتقالي <hesitation> غالبًا ما يرتبط بالطاقة والحيوية ويذكرني بشروق الشمس و غروبها، تلك اللحظات الدافئة التي يكون فيها الجو مريح وجميل، ومن ناحية أخرى البرتقالي يوحي بالحماس والإبداع وهو لو- لون مبهج ومعبر، وأيضًا <hesitation> في الفواكه الحمضية مثل البرتقال <hesitation> هذا يضيف لنا إحساسًا بالنشاط والصحة.